Injo biasana, anrongku do, punna lanaungi ri kota pamminrona tala maing to intu pole sakka tangkukua angkua hallianga <hesitation> kanre-kanreang nu paka seha'a, <hesitation> buah buahan biasana do, injo buah buahan a biasana nu biasayyya ku suro halli, <hesitation> mandike, ballo to isse injia punna mandike, kanu sempo toppa, tanning toppa pole, nampa nu ballo pole lalangangna, tammaeji pole nu sa'la iya, sanging nu tanning ji, nampa nu segar a nitte iya do, nu ballo mintodo, na biasana injo, punna talia i e' manddike e' kunyi' biasana, kanu injo kunyi a nu lohe to anjoko <hesitation> anunna, nu lohe todo' <hesitation> pangngileanna biasa, nissei anu maag, kanakua tau a <hesitation> kunyi' inung ta'ele, ballo bede iya punna maag, jari iya to isse ni anu punna ta'ele i, na selain injo e anu e kunyi' balle ballo todo injo balle a ballo mintodo injo punna ni-ni paru'- paru' nampa ni hambangi do, kanu hanga'-hanga' i ni sa'ring. Nampa balloi punna tu hambang, balloi pangarakanna, punna nahau-hau injo do, hau i na ara, nampa <hesitation> biasa punna tu hambang angara pakunjo, tappa balloi pappisarringna, biasa todo intue anu ballo todo punna buah-buahan <hesitation> pao, kah punna injo tannikullei nah rammusuki, <hesitation> paopa nu tanning-tanningpa nah ballo supaya anremo njo na pai loroa punna la ngalokkiloro, iyamintoppa njo ballo kedde.